کاغذ دلرګیو او بوټو له ټوټو څخه جوړیږی چی پدی جریان کي مختلفې پروسې صورت نيسې چي مواد ټول سره مخلوت کیږی او ماشين ته اچول کیږي ترهغه وروسته آ کاغذ د وړې ورقې په شکل او کارټن په شکل او همدارنګه د آ په مختلیفو شکلو باندي کاغذ توليدوي